Eee lafa hamboatsy volo zay hikolokolo volo io maro ny fanaova an'io oo, ao ny fandehana amin'ny mpambotsy volo agny atsoa hoe coiffure zao, ao koa ny fikolokoloantegna zy antragnotegna atoy ny fanaovategna karaza "bain" samy hafa karazana soin samy hafa. Izay moa ny fitsara anazy, ee lafa anao amizay mandeha amin'ny mpanao volo agny la sotomy, sotomy amin'ny broching zao agny ny volo oo, afaky lokoa aaafaky tapahy avao koa, asia karaza tapaky io coupe moa zao ny fitsaran'olo azy agny.